പ്രപന്ഛി കരന, സന്കേഥിക പുരോഗതി, മിരുഗയന രവന വിവസ്ഥ, വന്തി അമ്ശലു കരനന്ഗ പ്രജലു ഗതമ് ലു, പോല്ഛിന് അപുദു ഛല ഏക്കോ ക പ്രയനിശ്തിന്വരു। ഇതി വഗ വൈപു അനേക പ്രയജന ലന അന്ദിശ്ഥേ, മരോ വൈപു കോനി നസ്തലാനു കുദ കലിഗിശ്തിനുന്ദി। കാബത്തി ഇതി മന്ഛിദ ലേദ, അനേ അമ്ശമ്, വേക്തി ഗത പരിസ്തിത്ലു സമജമ് പൈദിനി പ്രവവമ് അനേ കൌനമ് ലു ആദരപദി ഉന്ദുന്ദി। പ്രയനാമ് പേരേഗദമ് വര്ല കലിഗയ് ലാബലു, കോതാനുബബലു, മരിയു വിഗ്നനമ്, ആര്ദിക വ്ര്ദ്ദികി, തോദ്പാതു, കുതുമ്ബസ്നേഹ സമന്ദലു। മോരുഗുദല, വിദ്യ മരു വ്ര്ദ്ധി ലോ അവകശാലു। പ്രയനാമ് പേരേഗദമ് വര്ല കലിഗയ് നശ്തലു, പരിയവരനാമ് പഏ പ്ര്ഥികുല പ്രവവമ്, സ്തനിക സമ്പ്രദയല പ്രവവിതമവദമ്, ആര്ദികവമ് വയമ് ഏക്വഗ ഉന്രദമ്, ആരുഗ്ഗേ സമശലു। വന്ഥിപി ഏക്വഗ വഛ്സേ അവകശാലു।